Iyanu iyan mama au mei ama weidu ma. weidu ma unduo. eiye atiho laku iya au weidu imama ama iweidu kalu alo au lolaute ma iyae iya au saenu iya au suno iya au momare iya au titiho iya iye iya iye romu iya pika ee iya. iya ro uwo iya udido ma iya no lautema iye iya aiyee iei iaya au saenu ma iya au saenu ma lakue iya iyee loe. low iya luma luma piseme iyan mama iya iyanma aku suka au aema cuma iya titiho laku iyae romo ma iyan mama iadu sehrene jadi biar lohana mateke rasa laku suka huayenma karna ina isi ina iaduse isine au sejaja aku suka lou aya jadi biar lohana mateke lako irasa. mateke lako auwaa teke au aku suka ya inak rikitia yanu iyan dua imama iya titiho laku iyae romoma liadu serene jadi biar lohana mateke rasae jadi aku suka cuma iyan dua imama ya aku suka ya ma tapi lain di mama aku ige manaku ika ku ingine baru uahe kalu ku tahe. tahe siuee tapi kalu iya titiho laku roumu mama ku suka ya. <noise>